Crìju ca mi piacissi assai taliari lu futuru, picchì nun crìju ca fussi pussìbili taliarlu cu l'occhi mei. È assai probàbili ca nun pozzu campari tutti sti anni di na manera sana, dunca vìviri ducentu anni. Però puru jiri ducentu anni nn’arre' fussi ntirissanti, spicialmenti si putissi canciari un pocu di cosi. Accussì mi piacissi criari un prisenti diversu pi la Sicilia, unni chista è na terra lìbira e forti.